Ny atsimon'ny Argentine iny zany da ahità ririny mangatsiaky sy oram-panala. Da ny avarats'iny kosa da ahità tena toetr'andro mafana sy mando kokoa.